أتمنى ازور اليابان خصوصا خلال موسم التفاح يتكرس البلد معروفه بجمالها الطبيعى وثقافتها الغنية والمختلفة وأحب فكرة المعابر الجديمة والاسواج التجليدية أيضا شغفى بالتكنولوجيا بيجزبنى لزيارة المدن الحديثة مثل طوكيا أعتقد أن طوكيو ستعطينى فرصة للاستكشاف